Pues echkëxpë neyb je tse'ey ëch este nyajkëp, pues este nëkxëpëch tse'ey okyë juy, jadunt's je tse'ey okyë dëkëp pujpë, pujpë këx pujëpy wa'ts, ya manytë dëkëp at'sukëpyë, koch at'sukëbyadëwynë, manytë nyë nyojwijt'sëp mëch este dun kyëwanyën y ya ko'o najk në të yebejpë tyëkënyë manytë je nyajkawyn je t'se'ey y ya este at'sukëy, y ya nako'o najk du të myëkuj kënë je ts'ey manytë padakanë je ko'on, je repollo, je zanahoria, tijatyë najkë dun padaka'am y ya este janam ja t'sojpyë du pa'apëkëp pa'ayëmëp para que jadun je jën kya pit'sëp a'axta du nëxk kyëy, nëkoyë kyënë, manytë bi'i te'ex je jo'ot këkpë jadun nëxk këyëjnë kujbënyëp jenëp, bi'i niy myaj kut'sejnëp manytë kanyëp